<noise> Ñawuuji ɗi peepatuuji gaɗata, kañji ngoni e woodi ñawu ñii’e, ñawu fayfayru, ñawu astaritis, ñawu sille, ñawu kooda, e goɗɗi ñawuuji luttuɗi.